Taadak jee yak jaa, taa dak jee manjilkutuu nuŋgu ti, am taa artee aday taadak jee manjilkutuu nu jaa n̰ee tiŋ, wonjoo too sagargu kaa, drabagu kaa, amarak gu kaa, iriigu kaa tojom gu kan tukulin jaa keree hillek mindrii ni aa wirtiŋ dumnanu lalsire, aawir tiŋ lal wireri lal siren walaa tiŋ haa, haa hillek dum kiriinu tii hillek irik waagu, annaa hayin kan tisandi, kaŋgu dum karan deegu churut jee tenee nuŋgu kaa tindisni, aa wir tiŋ jul sun wuriri drabagu, drabagu kaar wirka drabagu tara hiilek mindriini aa su kaa kurir waŋ hillek waagu ŋari tiŋ mindrii teenu, aa wirka drabagu aa tirii am beedum forjoŋ tiŋin gak n̰aa ti aaygira kaa embiŋgeeraani. Embiŋgeerirnu mireteeti, aa tiri, haa kar iriigu jaa, irii wirka nam miikaa karan deek lutok negu kaa ndisa hillek waaginiŋ churut mendriitee nenee jaa n̰eem tindi, aa wirka tii kaa aa tirii, am beedum feriŋ tiŋin agiraanu amgu, njiir ambirani njiir ambirnu miretee ti, aa tiri wujaa tegu jaa n̰ek tiŋ, amaragu ti, amaragu wirka amaragu jaa am fizan andaanu amgu kundik ambaakani, kundik ambaanaanu miretee ti, aa tirka amaragu tiikaa tenee kan wondorko, wujaa karan tojomgu wiŋeeri, tojomgu wika man maŋ iriwaŋ kanaa mene, kanaa koniii nu jaa n̰eetiŋ aa tirka, tii jaa maŋ kanaamnii waŋgu ŋaati mirii, ti jaa ŋatiŋ kirnu. Wonokoy ut tirwaŋ tire taa, laka unjayini kee, nunjaa nandeek saasuŋun andrin, siriŋ ner gisek waagu bee tindriyandi bee deetir ti taasu andri, waŋ jaa tii tan ŋaa orŋoo, wojoo toodrabagu kaa, sagargu kaa, amaragu kaa, iriigu kaa tojomgukan lal siŋen keree maŋ hillek mindrii ni hillek ndriyan ndek ndrii min̰eeni, annaa taatiŋ tadaywirgin nindaa, haa kay yak aasiŋen nindaa waŋ dumnan enbinjiyee, tiŋ ndoŋ melek kaa tii, kolin taa kaa kawii, «Hesitation» lutok tek kan taa kaa chowirdak tindi. Kaŋ waagu ndafayan kalagu enjii kiraa ndayin, «Hesitation» amgu ambadafayan ambadafaarii kaa kaŋgu kambasii tan alliya walay barik waagin amgu andaariŋ waŋ kan jaa loo hor meltani, «hesitation» bada nondroŋun wabaana, nidiyi goyek tiigu taŋir kaa kokoori, waŋ. Amgu taariŋ anduynu met andriyandi tara, kaŋ ti adaarika tindriite, am jaa neneenu jufak tene okoori, wan deyel sesesti, «Hesitation» maŋ nambay moyandi, maŋ bedirii kolii nindaa waŋ kelee dumnan kon̰aa kuŋgii kon̰aandak tindaa kaa, gat nondroŋii kon̰aandak tindaa kaa, hee se tabana tololi tama tammo nimiree ti kaŋ dum kindriyarnu ekeyitee ti, an kay nun ner dir bee kinii kaa seeti aa zii tiŋ nokoy hasa aaziiwaŋ wey akay ti zaa, nimiree ti aa tiri, kay andrin kaa yokoyin ti laala yokoyan kaa tudaŋ tee ti kasi kukuyak. Amgu taariŋ taariŋ anduy, daaba bardaa kay kan jiŋ mudikiliini, kaynu zew ziren lahadi kal artee naa wawaynu, anna wuranka tayanu ti su « Hesitation» am andafayandi, am irik waagu aŋaa niyek kan naa onjunaa ndaanu ondonoyin taani, toosin abayin dan osoori, abaanaa kaa jaa ondonoyin tan batak annaa lolii tata, ondorok ka ndeek yokoyin ndeelaŋan tonoonogu tamun ni tonoonaandagu kaa jaa, tabayin ni lutoo lolii aniwar waŋ aliya mut tiŋin.